Kala nde ummii-ɗaa fuu so haa yo a heɓa ɓilla so a haalday yeeso yimɓe <hesitation> haɓdu ekkito-ɗaa no ekkitirta hoore maaɗa goɗɗi fiiji. Arannde ni, anndu ko waɗata kulata so a ummake yeeso yimɓe ɓen. Gite maɓbe na, ndaarata ma kultorta, mawngu maɓɓe walla a taskanaaki ko kaalata. Kannjum haani mbo"inaa.